yfirmaður hjá lögreglunni vill ráða fjármálasérfræðinga til að rannsaka skipulagða glæpastarfsemi enda snúist hún öll um peninga talið er að allt að tuttugu starfi á Íslandi það var áfall fyrir unga konu á Flateyri að greinast með ólæknandi arfgenga heilablæðingu hún hefur þó öðlast von á ný þar sem nú er að hefjast rannsókn á lyfi sem hindrar framgang sjúkdómsins Guðni t h Jóhannesson átti í dag fund með

Pútín forseta Rússlands málefni norðurslóða voru á dagskrá en ágreiningur er til þess að leysa hann sagði forseti Íslands töluvert

var í fjörunni við Ægisíðu í Reykjavík í vikunni ekki er vitað hvaðan það kemur allt að fimmtíu kíló af ýmis konar rusli safnast safnast þar í hverri viku eftir tæplega tuttugu ára vinnu um tvö hundruð vísindamanna hefur tekist að ná fyrstu myndinni af svartholi stilla þurfti saman átta öfluga sjónauka til að ná myndinni

gott kvöld lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur kyrrsett eignir fyrir sjötíu milljónir á þessu ári vegna allt að tuttugu skipulagðir brotahópar starfa hér á landi yfirmaður í lögreglunni vill breyta rannsóknaraðferðum og fá fjármálasérfræðinga í rannsóknarhópinn peningaflæði

málþing á vegum Félags viðskipta og hagfræðinga var haldið í dag þar sem skipulögð brotastarfsemi var rædd út frá hagrænu sjónarhorni yfirlögregluþjónn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu vill endurskoða rannsóknaraðferðir lögreglunnar þar sem þær skila ekki tilætluðum

árangri til dæmis þurfi að leita betur skýringa á því hvers vegna sumir eiga fullt af peningum án sýnilegrar innkomu brýnt sé að auka breidd í

lögreglunnar sem hafa hingað til verið of einsleitir menn hafa ekki haft sérstakan áhuga á þessu

kunnáttuna eða þekkinguna þannig að við erum að ráða inn sérfræðinga sem eru að hjálpa okkur í þessum

er grundvöllur fyrir aðgerðunum lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk sextíu og fimm milljóna króna aukafjárveitingu á þessu ári til að sinna þessu sérstaklega stefnan okkar er sú að geta skilað í ríkissjóð að minnsta kosti hundrað til hundrað og fimmtíu milljónum í staðinn og við erum þegar búin að kyrrsetja eignir fyrir um sjötíu milljónir og við erum bara rétt að byrja þú talaðir um það áðan

hundrað milljóna króna aukafjárveitingu gætuð þið skilað fjögur hundruð til fimm hundruð milljónum í ríkissjóð

ég hef haldið þessu fram og segi það alveg alveg hreint út að ég tel að við gætum gert það formaður afstöðu félags fanga fór yfir sinn brotaferil og undirstrikaði að refsingar hefðu takmarkað forvarnargildi hann er nú að afplána þungan dóm á vernd fyrir mjög umfangsmikið

sé að mörgu leyti skökk við erum langt á eftir Norðurlöndunum þar þar sem er mjög virkt eftirlit og það er ekki er ekki hér karl Steinar vill breyta áherslum varðandi refsingar í svona málum á að eiga sér stað sem sem þeir eru mest að horfa til snýst þetta allt saman um peninga já þetta snýst allt saman um peninga já formaður Þroskahjálpar segir brýnt að stjórnvöld svari

kröfu þeirra sem hafa sætt illri meðferð á vistheimilum forsætisráðherra hyggst hefja undirbúning að lagafrumvarpi vegna vistunar fatlaðra barna á stofnunum Margrét Esther sætti illri meðferð á fósturheimili sem hún var vistuð á þegar hún var barn fram kom í í gær að hún hefur í átta ár hefur reynt að fá það viðurkennt hjá yfirvöldum að ríkið og Reykjavíkurborg hafi vanrækt hana og ekki

henni til bjargar henni hefur verið synjað um sanngirnisbætur og gjafsókn í málaferlum gegn hinu opinbera mál

er ekki einsdæmi Ólafur Hafsteinn Einarsson varð fyrir erfiðri reynslu þegar hann var vistaður í fangelsinu að Bitru á níunda áratugnum formaður Þroskahjálpar segir að mál hans og séu sambærileg ef við horfum á hana og Ólaf sem var vistaður á Bitru þá er þeirra heitasta ósk að það sé viðurkennt að þau hafi verið beitt þessum órétti og eins og þau hafa bæði sagt að þau fái uppreist æru

rúmt ár er síðan Ólafur kom fram í fjölmiðlum og sagði frá baráttu sinni hann óskaði eftir því við þáverandi dómsmálaráðherra að starfsemin að Bitru yrði rannsökuð Þroskahjálp átti fund með forsætisráðherra í janúar forsætisráðherra svaraði erindi samtakanna með bréfi í dag þar kemur fram að forsætisráðherra hafi ákveðið í samráði við dómsmálaráðherra að

hefja undirbúning að lagafrumvarpi helstu atriði þess væru að kleift verði að ljúka uppgjöri vegna vistunar fatlaðra barna á stofnunum sambærilegum Kópavogshæli rétt er að taka fram að Esther var beitt kynferðisofbeldi á fósturheimili þegar hún var barn og Ólafur var vistaður á Bitru á fullorðinsaldri Bryndís segir brýnt að stjórnvöld grípi til aðgerða vegna mála Estherar og Ólafs það eru fleiri í þessari

stöðu og búa við þessa vanlíðan að það hafi bara hreinlega verið farið illa með þau af stjórnvöldum Esther fékk litla sem enga grunnmenntun mér finnst við skulda henni það að hún fái það bætt með einhverjum hætti ég er í miklu sambandi við Ólaf og hann þráir að fá svör þannig að hann bíður á hverjum einasta degi og vaknar á hverjum einasta degi í þeirri von að fá

einhver svör leiðtogar Evrópusambandsríkja sitja nú á rökstólum og ræða bón Breta um frest á úr sambandinu notkun á þunglyndislyfjum hefur aukist mikið í Bretlandi síðan Brexit komst á dagskrá og þingmönnum er oftar hótað þau hljóta að hafa verið kunnugleg sporin sem steig inn í höfuðstöðvar Evrópusambandsins í Brussel í dag og nú á að semja um lengri frest til að ganga úr Evrópusambandinu en það er þó ekki í hennar höndum það er leiðtoga Evrópusambandsríkjanna að ákveða hvort og þá hve langan frest Bretar fá til að ganga úr Evrópusambandinu það gera þau nú í kvöld en á meðan forsætisráðherrann fundar um framtíð landsins bíða Bretar þess að lausn fáist í málið því Brexit hefur áhrif víða landsins bíða Bretar þess að lausn fáist í málið því Brexit hefur áhrif víða

finna óánægju sinni annan farveg sífellt fleiri þingmenn verða fyrir hótunum og öðru ónæði vegna Brexit

kona með arfgenga heilablæðingu segist hafa öðlast nýja von engin lækning er til við sjúkdómnum en nú er að hefjast rannsókn á lyfi sem er talið geta hægt á framgang hans Katrín Björk Guðjónsdóttir var tuttugu og eins árs þegar hún fékk fyrstu fljótlega kom í ljós að hún er með arfgenga heilablæðingu séríslenskan erfðasjúkdóm sem veldur því að stökkbreytt prótín safnast upp í æðum og

hvernig var að fá þær fréttir það var rosalegt högg þegar greining Katrínar lá fyrir Hákon Hákonarson læknir sem er í fjölskyldu Katrínar að leita lausna það var einkenni eru oft

nokkur ár eftir tæplega tveggja ára rannsóknir á frumum nokkurra sjúklinga telur Hákon að fundist hafi í fyrsta sinn lyf sem hægir á framgangi sjúkdómsins sýndum fram á það í frumum frá þessum einstaklingum meðal annars Katrínu að lyfið

sem fellur út og gerði það að minni einingum sem gerir það að verkum að það fellur ekki lengur út í húð æðar og

þessum einstaklingum lyfið er ekki nýtt heldur hefur það verið á markaði áratugum saman það er helst

til að losa slímseigjutappa í lungum Hákon og íslenskt teymi standa nú fyrir grunnrannsókn til að skoða áhrif lyfsins við erum að bjóða sjúklingum sem að hafa þennan sjúkdóm eða eru í áhættu

að hafa þennan sjúkdóm

koma í greiningu og ef þeir hafi veitt henni von ágreiningur er til þess að leysa hann og málefni norðurslóða sameina okkur sagði Guðni t h Jóhannesson forseti

Íslands að loknum fundi með

Rússlands í dag fundur forsetanna var í kjölfar alþjóðlegrar ráðstefnu um málefni norðurslóða í sankti Pétursborg í Rússlandi og málefni norðurslóða voru einnig rædd á fundi þeirra Guðna og Pútíns í dag

tíðrætt um mikilvæga samvinnu ríkjanna í áranna rás

hverjum deginum sem líður án aðgerða aukast líkurnar á hörmungum segir ungur sænskur

um sjálfbæran lífstíl var í Hörpu í dag ráðstefnan fjallaði um sjálfbæran lífsstíl og ábyrga neyslu tilgangur

málþingsins er að leiða saman ungt fólk atvinnurekendur og valdhafa frá öllum norrænu þjóðunum hélt ávarp á ráðstefnunni í gegnum Skype þar sem hún ferðast ekki með flugvélum til stuðla að minni mengun umhverfisráðherrar allra

Norðurlandanna tóku þátt í ráðstefnunni og áttu samtal við ungmenni um loftslagsmál og neyslu fólk var bjartsýnt þegar ráðstefnunni lauk og margar hugmyndir voru uppi um lausnir í átt að ábyrgari lífsstíl

forsætisráðherra Ísraels játaði sig sigraðan í kvöld eftir tvísýnar þingkosningar í landinu í gær Netanyahu verður því

sem lengst hefur gegnt embætti forsætisráðherra svo mælti forsætisráðherra Ísraels eftir langa og spennandi

bandalagsins og helsti keppinautur

sagðist á sama tíma einnig réttmætur sigurvegari kosninganna sá sig um hönd nú undir kvöld og játaði sig sigraðan viðbrögðin í tel Aviv við úrslitum kosninganna voru

stendur því nú með pálmann í höndunum fimmta kjörtímabilið í röð

bandalag hans hefur líklega viðræður við litla flokka á hægri væng stjórnmálanna til stjórnarmyndunar

verði Netanyahu áfram forsætisráðherra næsta kjörtímabil verður hann sá sem lengst hefur setið á stóli forsætisráðherra í sögu landsins þá verður hann jafnframt fyrsti forsætisráðherrann sem á yfir höfði sér lögsókn

ísraelska lögreglan

í tveimur málum meðal annars fyrir mútur töluvert

sorpi úr skólpi var í fjörunni við Ægisíðu í vikunni ekki er vitað hvaðan það kemur vikulega safnast fimm til fimmtíu kíló af ýmis konar sorpi við hreinsun í fjörunni

er alltaf hreinsuð á fimmtudögum en því var flýtt nú í vikunni vegna ástandsins þetta er rusl af ýmsum toga við erum að hreinsa hérna

bara eitt og annað svona hefðbundið sorp í rauninni svo er líka rusl úr skólpi undanfarin misseri hefur fólk verið hvatt til þess að henda ekki rusli í klósettið Ólöf segir engar haldbærar tölur til um það hvort slíkt hafi minnkað já því miður þá virðist það vera þannig að fólk sé að henda

og sem eru mjög slæmir og það eru kannski helst þeir sem við erum að finna hér í fjörunni og bara ýmsu öðru rusli í klósettið en klósettið er ekki ruslafata í Reykjavík eru hreinsistöðvar þar sem skólp er hreinsað áður en því er dælt í sjóinn það er ekki gert í öllum sveitarfélögum mörgum er eflaust í fersku minni þegar bilun varð í hreinsistöð árið tvö þúsund og sautján

skólp Reykvíkinga flæddi í sjóinn ekki er vitað um neina slíka bilun nú það hafa engin atvik komið upp í rekstri fráveitukerfi veitna sem gefur til kynna að eitthvað svona hefði átt að gerast

að við vitum í rauninni ekki hvað þetta er eða hvaðan þetta kemur þannig að það er mögulegt að þetta komi frá öðrum sveitarfélögum ég get í rauninni ekki svarað því hvaðan þetta kemur sjórinn getur flutt svona fram og til baka og svo skolar hann

því upp á strendur kannski töluvert frá því sem að þetta kemur í sjó þannig að ég hef ekki svarið við mynd hefur náðst af svartholi í fyrsta skipti átta öfluga sjónauka þurfti til að taka myndina og um tvö hundruð vísindamenn unnu að verkefninu í tuttugu ár

ljósmyndin sem mannkynið tekur af svartholi

sem dæmi

var ekki sannfærður um að þetta

hérna byrjum við á yfirborði jarðar og förum frá Alma sjónaukanum sem er í Chile

inn að stjörnumerkinu meyjunni vetrarbrautin er þar fyrir aftan í sirka fimmtíu og fimm milljón ljósára fjarlægð þannig að allt sem þú sérð á myndinni gerðist fyrir fimmtíu og fimm milljónum ára þessi vetrarbraut er sú stærsta í okkar nágrenni þannig að við erum hægt og rólega að detta inn í átt að henni eftir einhverja milljarða ára setjum á okkur

í kring allur þessi hjúpur er útvarpsgeislun sem kæmi frá vetrarbrautinni hún inniheldur kannski þúsund milljarða stjarna hérna sjáum við

svo þegar við nálgumst miðjuna blasir við þetta agnarsmáa í sjálfu sér fyrirbæri en gríðarlega þunga það vegur á við sex

milljarða sóla og er að varpa skugga

á skífuna sem hérna sést skífan er svolítið í laginu eins og

uppfullur af heitu gasi sem svartholið er að gleypa er svona sirka fjörutíu milljarða kílómetra hvað verður um þann sem lendir inni í svartholi hans bíður mjög slæmur dauðdagi ef til dæmis

lengjast verða eins og spaghettí í laginu þangað til þú slitnar í sundur og endar sem svona

sem bætist svo við massa svartholsins horfin úr okkar alheimi að eilífu

yfirmaður hjá lögreglunni vill ráða fjármálasérfræðinga til að rannsaka skipulagða glæpastarfsemi enda snúist hún öll um peninga talið er að allt að tuttugu starfi á Íslandi það var áfall fyrir unga konu á Flateyri að greinast með ólæknandi arfgenga heilablæðingu hún hefur þó öðlast von á ný þar sem nú er að hefjast rannsókn á lyfi sem hindrar framgang sjúkdómsins Guðni t h Jóhannesson átti í dag fund með

Pútín forseta Rússlands málefni norðurslóða voru á dagskrá en ágreiningur er til þess að leysa hann sagði forseti Íslands töluvert

við Ægisíðu í Reykjavík í vikunni ekki er vitað hvaðan það kemur allt að fimmtíu kíló af ýmis konar rusli safnast þar í hverri viku eftir tæplega tuttugu ára vinnu um tvö hundruð vísindamanna hefur tekist að ná fyrstu myndinni af svartholi stilla þurfti saman átta öfluga sjónauka til að ná myndinni þessum fréttatíma er lokið ekkert Kastljós í kvöld

útsending frá leik Íslands og Norður Makedóníu í undankeppni karla í handbolta næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld